Ny olo a Aostralia any zany da tena tia misotro kafe sy mihina sakafo atoandro Ny olo any koa da tia mihina hazan-dranomasy, ohatsy zao ny krevety, ny barramundi zao agny